Yeah brother I see it a good to know about somebody before you get marry to them because seeing somebody is na is na mean la you know ley person so your your being around ley person ley way your go about ley way your live together ley way you observe ley person you know about them you know la character you know la ways you know everything about them la even when you marry neh or you engage them she everything la you have observe about them be around them be with them if you decide to marry them when you get marry to them no boy no boy will be coming to you to tell that la person you should be you should leave them alone because you know everything about them that’s the reason why you decide to make your choice that’s the reason you intention to <hesitation> you know get marry to them so getting use to someone is a very very good and you know ley person you want to get marry to them so when you know ley person you will go after them and you will plan to get marry to them and they theirself will plan for you to get marry to them too as well so a very good to get use to someone before getting marry to them.